Sí, los pollus puein reconocel alos sus amus pola vós i la aparencia. Enque no sonin tan cariñosus comu un perru o un gatu, angunus muestran afeutu siguiendu-ti, precurandu gandalla junta ti i dexandu que los cariciis. Yo m'eché cuenta colas gallinas que tenemus pal güertu alas vezis. Alo primeru te miran comu con mieu peru alogu ya passan pondi tú estás sin pobrema dengunu i essu es porque te conocin.